ଵିବିନା ପ୍ରକାରା ଖେଲାର ଏକ ଵିଷ୍ଟ୍ର ଦେଧାଲୀ କୈତେ ହୈଂ ଅଚ୍ଛୀ। ଦାଲା ଖେଲା, ଫୂଟୁ ବଲ, କ୍ରିକେଟ, ବାସକେଟ ବଲ, ଭୃଲୀ ବଲ, ହୋକୀ, ରଗଵୀ, ଅମେରିକେ ଫୂଟୁ ବଲ, ବେଶ ବଲ, ସ୍ପଟ ବଲ। ଲାକ୍ରୋସ, ଵ୍ଯକ୍ତି କୈତେ ଖେଲା। ଟେନିସ, ବୈଡମୀଟନ, ସକାର୍ସ, ଗଲ୍ଫ, ଟେବଲ ଟେନିସ, ସ୍ଟୁସର, ପୂଲ, ଚେସ, ମର୍ଷଲାଟ, ଫରାଟେ। ଟାଇକୋଂଡୋ, ଜୂଡୋ, କୁଂଫୂ, ବ୍ରାଜିଲ, ଜୀଵ, ଜିତୂ, ମିଶ୍ରିଦାଶଲମାଥ, କିକ ବକ୍ଷିଂଗ, ମୁଥାଈ, ଆଈକେଡୋ, ରେଶିଂଗ ଖେଲା। ପର୍ମୁଲା ଵାନ, ଇଂଡିକାର, ନାସକାର, <hesitation> ମୋଟର ସାଇକଲ ରେଶିଂଗ, ସାଇକଲ ରେଶିଂଗ, ଗୋଡା, ଚେସିଂଗ, ରୋଲର ଡର୍ବୀ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ। ଆଈ ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, କୁକ୍ରୋ ସ୍କେଟିଂଗ, ସତ୍ତି ସ୍ରୁନ ଖେଲା। ସ୍କେଂଗ, ଟେବଲ ଆଈସ, ହୋକୀ, ଚିତର ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀ ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ। ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ। ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀଡ ସ୍କେଟିଂଗ, ସ୍ପୀ।